من ضمن الأشياء اللي أحب أسويها وقت ما يكون فاضي إني أحب إني مثلاً إني أتفرج على فيلم على حسب بحيث إني أطور من اللغة الإنجليزية الخاصة بي انزل أتمشي مع اخوياي سواء نجلس على كافيه او نتمشى في مول او على حسب ما نحب نسوي لكن أحب أكثر <hesitation> إني اخرج مع إخوياي أكثر وأتمشى هذا بيكون أفضل بالنسبة لي